بحب المواضيع الخاصة بعلم النفس واللي بتتكلم عن الأمراض النفسية أو المتلازمات وبحب المواضيع الفلسفية اللي بتتكلم عن الوجودية والعدم وبحب أعرف تاريخ اللغات ونشأتها وتطورها عبر الزمن والحضارات المختلفة اللي بدأت من آلاف السنين ولسه لحد دلوقتي مكمله أو ليها أثر.